Jo kalo roca gia biasa ngom kare ge pertama ngone fo oro ake, rasi karehe fo so hobo na gia ge soma ake, rasi karehe ngone fo oro sabong, fo roca gia soma sabong ge rasi, rasi karehe fo pesa soma ake, a rasi karehe ngone fo paca soma dapa